هو، کولی سم. دلته د بدن د ټال يعنې لباس رنګونو لپاره د ورته احساس یا بڼې ګلان درته وایم: سور ټال لکه ګلاب: جذاب، مینه ناک او پیاوړی احساس. سپین ټال لکه یاسمین: پاکي، صداقت او سادګي. شین ټال لکه نعنا یا ژیړ ګل کاکل: تازه‌والی، امید او طبیعت سره نږدېوالی.